<hesitation> Magnano akoa e tapis zany raha misy tasy io, arakaraky e tasy, misy zany izy io loto tsotry avao da fafanao da afaky, fa misy zany sy mainsy asianao produit ohatry akô gne vovotsavony alonao andrano da takosehanao ame borosy zay va afaky izy.